Non no mi wannata hiraabe am so ɓe chalaake ɓe, deiita e nder janngirde, mi wurtinay ɓe yasi be fija, naa ɓe coomi. Nden be ngarta nder janngirde min jannga.